Ny haiko amindrô mihin̈ana bamboa àby io zen̈y. Amy rô biby sasany àby io karà ataony rô panda maventy àby io, irô radrako àby io koa ze tsy rajako jiàby e. Fa tsy haiko tsara tan̈y aIa, tain̈a misy izy fa misy amindrô zen̈y mivelon̈o amy raha io mihinana mihinana bamboa zen̈y irô. Ia, karà zen̈y ze fiainan-drô isan'andra.